सोप चो मुख्य हेतू म्हुटल्यार नितळ करप आनी सॅनिटाइज करप। हात, तोंड, आंग धुवपाक, कपडे नितळ आनी निळव करपाक तेचो वापर जाता। तसाच उद्योगिक परिस्थितींत सोप चो वापर घट्ट करपी, पायास करपी आनी उत्प्रेरक म्हुणन करुंक येता।